بسمِ اللہِ الرحمانِ رحیم۔ اینو کنے آ-ا- ہرا سرحال نا زی آ ہیت کروئی اے۔ او براہوئی نا سِی، براہوئی گِریئا سِی کہ ہرادے انگلش ئٹی کوکنگ آئل پارہ۔ ہمر کہ دا سِی ئے جوڑ مننگ ئٹی، جوڑ کننگ ئٹی ہرا وخت آ نن آ- ایلو کہ ہرا خلقاتے ٹی جوڑ مروکا سِیک او۔ خلقاتے کہ جوڑ مریرہ۔ عام ہرا بندغاک تینا کاریم ئٹی ہتریرہ ہرا سِیت ئے۔ اوفتے کہ بازار ان شاران ہلیرہ۔ اونا او براہوئی نا تینا خلق ئٹی جوڑ مروکا ہرا سِی ئے دانا اسہ فرق ئس اے۔ اے ہرا سِیک او، او بھاز رختات ان، بھازا میوہ غات ان، پین بھازا گڑات ان جوڑ مریرہ۔ براہوئی نا ہرابراہوئی گِریئا سِی اے۔ او اونا مال و مالداری ان جوڑ مریک۔ او اوتینا دا سِی ئے مال مالداری ان ودی کیرہ۔ اونا کل آن بھلا وجہ ہنداد اے کہ براہوئی مخلوق نا اگر نن ا- صحت نا ہرا کُل ان جواننگا راز ارے اودے نن ہراوخت آ پٹینہ تواونا وجہ ہندامریک اونا سبب ہندا مریک او داخاطران کہ اوبازاریئا ہراسِیک او اوفتے استعمال کپسہ، اوفتے کاریم ئٹی ہترے ا- ہتپسہ۔ بلکہ او تینا دُو اٹ جوڑ کروکا تینا مال و ساہدارت آ اکثر ہرا وخت آ بھی جاگہس براہوئی رہینگوکو مخلوق ئسے ہُرورے تو اونا ہرا زندگی اے اونا اِرا شعبہ مریرہ۔ اسٹ او آ- ہرادے ا- زمین- زمیداری پارہ ایلو ئے مال مالداری پارہ۔ آ- زمیداری ٹی دا مریک کہ او فصل کیرک ہراٹی خولم، سا، جواری، مش پین بھازا فصلاک مریرہ۔ ہرا مالداری مریک۔ مالداری ٹی ہم مالداری نا بھازا وڑک مریرہ۔ اسٹ میڷ مریک۔ میڷ توروکا بندغات آ کُھر مریک، آ- ہیٹت آ مریک، ڈھگیت آ مریک، او بھازا جاگہ تا ہُچ ہم تورِرہ بندغاک۔ لیکن زیادہ ہرا بھازیکان ہرا ننا مخلوق نا مال مالداری اے او میڷ و ہیت ئنا زی آ مریک۔ اوکان پدا مُسٹمیکو نمبراکہ ارے مالداری ٹی ارے تواو ڈھگی و خراس نا مریک۔ دافت ان کنا ہرا اصل ہیت اے، کنے اصل ہرا ہیت ئے پاروئی اسکہ کہ نن نا براہوئی مخلوق ہرا براہوئی سِی ئے کُنیرہ او انت ئس اے؟ کوکنگ آئل براہوئی نا امرجوڑمریک۔ اوٹی کل ان مالَو ای ہرامالت آ وڑت ئے پاریٹ کہ ہیٹ، میڷ، ڈھگی، خراس، ہُچ دافتے ٹی پاڷ دافت ان ہلِّنگک۔ پاڷت ئے بِیڑِنگ ان او پاڷ ئنا ہرکہ مال ان ہلوکا پاڷ ئنا ہرا عمل مریک اودے پاننِگک پاڷ بِیڑِنگ۔ پاڷ بِیڑِنگ نا دا مریک کہ اسہ رزان ئسے ٹی بھلو او-ا- اسہ ٹرامبڑوس مننگ کیک، اسہ وٹِیس مننگ کیک، اسہ دیگ ئس مننگ کیک۔ ا-ا- اسہ رزان ئس ہمرو کہ مریک۔ دا رزان ئٹی میلت ئے، ہیٹت ئے، ڈھگیت ئے یا ہُچات ئے بِیڑِرہ۔ دا پاڷت ئے کُل ئے اسہ جاگہ کرسہ آ-بھازِیک ان دا کاریم ئے کروکا خلق ئنا شیرزالا لُمہ، اِیڑ، مسڑ، زائیفہ، نیاڑی مریک۔ بھازا جاگہ تا ہندن مریک کہ اگر نیاڑِیس غِرّ، مریک گھٹ مریک تینا کاریمک اونا بھاز مریرہ۔ تو ہمو نا سوب آن یا ہمونا سوب آن اونا نرینہ ہم اونا دُو کمکی کیک۔ اوڑتو مدت کیک او ہمو کاریمت ئے کیک ای تو تہ۔ زیادہ تر دا پاڷ بِیڑِنگ او دا کاریم ئے کروکا نیاڑِیک مریرک، اوفتا چُھنکا مسِنگ مریرہ۔ دا پاڷت ئے بِیڑِنگ ان پدا اسہ جاگہ آ آ- اسہ بھلو ہیزک ئسے ٹی شاغِرک آ- بھازا جاگہ تا تہ ہِیزک ئے کھلی ہم پارہ۔ دا ہیزک ئٹی شاغِنگ ان پدا اوفتے ٹی خاسُن نا اسہ چُھنکو کچ ئس دا پاڷت آ ہمو اندازہس مریک۔ اندازہ ئے ہمو خلق ئنا ہرا گودی مریک او جوان سمجھک چائک۔ کہ ہخس پاڷ ئٹی ہمر کہ لیٹرات آبندغاک حساب کیرہ لیکن براہوئی گِری ٹی لیٹر مفک او تینا اسہ اندازہس کیرہ کہ دا پاڷک دا کچ اسکان او تو دا دافتے ٹی ماس ہخس شاغِنگِک۔ ماس ہمو آ- نی پانِنگ کیسہ کہ بِج مریک اسہ حوالہ سیٹ دا فصل ئے جوڑ کروکا۔ آ- پُرواڷ ئٹی خاسُن نا زرس شاغنگک۔ دافت ئے ننیکان ڈھکنگِک۔ اوفت ئے موسم نا، سیزن نا مطابق ہمر کہ مُد یخ انگا مُد اے تو اوفتے ہمون تِخنگک۔ اگر باسُنی والا مُد اے تواوفتے ہمون تخنگک۔ داخاطران کہ اگر یخ زیادہ مس دا ہِیرزک، دا پاڷت ئے ڈھکنگتو او ماس ہلپسک، او ا-ا- ہمر کہ اوفتے مروئی اے او مفسہ۔ اگر باسنی ٹی دا دھکنگاراوفتا زیا اگر پُچ ئس یا پین بلغونٹ ئس گِڑاس شاغِنگا تواو دا مریک کہ تڑِفِرہ۔ ایڑے مفسہ داڑے تڑِفِرہ۔ یعنی اڑتوما صورتاتے ٹی خراب مریرہ توچاہوکا ہرا بندغاک مریرہ۔ ہرا تینا دا کاریم ئٹی اسہ اوفتا چاننگ ئس مریک چائنداری ئس مریک۔ اوٹی او داگِڑا ئے جوانی اٹ سرپند مریرہ کہ اوفتے ہرا کچ آ تِخوئی اے۔ تو دا صحب ئنا دا مریک کہ داپاڷک مریرہ۔ یعنی مرنگ پارہ تا مریر مرنگ ہم پارہ تا۔ دا مرسُر پاڷک دافتے صحب ئنا ہُرِرہ۔ داسا دافتے ٹرکلاتے ٹی براہوئی پائک مُسہ پاٹ مریرہ۔ ہرا مُسٹنگاپاٹت ئے اسہ جاگہ اوفتا زی ئنا پارہ غان کاٹمت ئے اسہ جاگہ تفِنگِک۔ شیف ہراتا اوفتا ہرا پاٹت آ حصہ غاک او اوفتے مچہ اُشکن کننگک تاکہ دا ڈغار ئٹی مچہ آ-ا- ہموگرچینگِر گرچینگ کھڈ مریر گرچینگِر تاکہ دا پاٹک تمپس اور دا کھلی ئے ہراوخت آ کہ جُلے آ- جُگّیرہ یا کھلی ئے پورِرہ۔ تو اوٹی دا ظاہراے دا پاڷت آ اسہ تینا وزن ئس مریک، اسہ کچ ئس مریک او دا سُرِنگ نا وخت آ خطرہ مریک کہ تمِّپس او ہنّا خاطران دا ٹرکلات ئے سوگو کیرہ۔ سوگو کننگ ان پد ہرا کھلی دافتے ٹی رنجنگِک اور دا رنجِنگ ان پدا دا اسہ چُھنکو ٹیم ئس مریک او وخت نیم گھنٹہ سے نَم مننگ کیک، گھنٹہ سے نم مننگ کیک، پانزدہ بِیست منٹ نام مننگ کیک۔ داٹی دا پاڷت ئے جُگّیرہ یا دا پالت ئے پورِرہ۔ دافت پاڷت آ پورِنگ آن پدا دا ہرا مروکا پالک او دافتے ٹی اسہ گِڑاس جوڑ مریک اودے پارہ خسّی۔ آ- ہرادے اُردو ٹی مکھن پارہ۔ خسی جوڑ مس، خسی نا اصول دا مریک۔ دا جُگنگ نا وخت آ نیاڑی پدا دا ہمو ہیزک نا بائے ملسہ دادے ہُرسہ کیک کہ اگر موسم باسُن مریک تو باسُنی ٹی دا مریک کہ دا ہرا جوڑ مروکا خسی ئے او شُڑد سلِک۔ تو نیاڑی اوفتے کہ داکہ کہ ہنّا پاڷت ئے ٹی زرہ زرہ پُدینو دِیر ئنا شاغِک تاکہ پالک مچہ پُدین سلِر۔ اور دا ہراکہ ا-ا- خسی جوڑ مننگٹی اے دا خسی تفہِ اور زی آ پیش تمّہِ۔ اگر آ-ا- باسنی نا موسم اے تو اوٹی مچہ یخ ئنا موسم اے توباسُن او زرس اوٹی شاغِنگک تاکہ ہمو ا-ا- خسی جوڑ مننگ کے۔ ہرا وخت ا دا پاڷک تیار مسر تو دافتے خسی ئے کشِرہ۔ دا خسی ظاہر اے دا ہڑدیئیئو کاریمس مریک۔ ہر صحب ئنا دا عمل مریک۔ تو دا اسہ دے ٹی اوہن مفک کہ دافت ان سِی پیش تمک۔ پیش تمنگ تو کیک لیکن اصول دا مریک، طریقہ کارہنّا مریک کہ ا-ا- دا خسی ئے مُچ کننگ اسہ ڈھاکو سے ٹی ہرادے ڈھاکو پارک۔ دا ڈھاکو ٹی مچ کننگک۔ او اِرا دے آ مُسہ دے آ پنچ دے آ مننگ کیک۔ اگر بھلو مال ئسے تو اونا زٗو مننگ کیک۔ ایہن دادے پانزدہ دے ہم لگِّک تہ۔ دا خسی ئے ہموڈھاکوٹی مُچ کننگک۔ ہرا وخت آ دا ڈھاکو پُر مس داسا اوٹی پین گنجائش سلیپک پین کچ ہموخس مفک کہ داڑان داٹی شاغِنگہِ تو خلق ئنا گودی دا خسی ئے ہتیک دادے ہراارٹمیکو م-م- عمل جوڑ مریک دانا مسٹمیکواودا مریک کہ داسا دادئے مدر کیک۔ مدر کننگ نا طریقہ ہنّاد اے کہ دادے اسہ ٹرامبڑوسے ٹی اسہ دیگ ئسے ٹی شاغِرہ۔ او داد ئے ہم م- مُست ئنا نیاڑیک نرینہ غات ئے نشان تِ تِتوسہ۔ او پاننگ دا اسکہ کہ اگر نرینہ یا وے براما نیاڑی مسڑ داٹی ہُرا توپاریرہ کہ اونا مون ان رام پیش تمک یعنی اونامون ئٹی ہمو ا-ا- ہرازیبائیِس مریک ہمو متاثر مریک۔ تو ہمو خاطران نیاڑی دادے تینٹ کریکہ۔ آا- داسا مدر جوڑ کننگ نا عمل اے او او دہن مریک کہ ا- دا سِیت ئے شاغِرہ خسیت ئے ہنّاٹے شاغِرہ دافتے لار تیرہ پدا دافتے ٹی نُت ہم شاغِرہ دافتے ٹی زارچوبہ ہم شاغِرہ کہ ہرا رنگ ئے تا پُوشکن کیک۔ اور زارچوبہ اگر افک تو ایہن ہم مننگ کیک لیکن زیادہ تر دافتے ٹی زارچوبہ دافتا زیبائی نا کل ان جواننگا راز مریک۔ آ- دا مدر ئے جوڑ کننگ ان پدا دانا دادے آ-ا- چھانی کننگک۔ آ-ا- اودے نن پانہ کہ آ-اا- پاکالِنگ ہم پارہ تہ، آ-ا- بِروے ہم مہ بِروے پین گِڑاس مریک۔ آ-ا- بروے ہمیشہ ہمو گڑا مریک کہ ہرا سختوس مرے۔ اوٹی سخت انگا دانہ غاک اونا زی آ سلِرک اور اونا ہرا نُت آنباراِنگا خُلکُن انگا اُشکن انگا گڑاک تا مریرہ او تمرہ او بروے مریک۔ دا پاکالِنگ مریک، چھانڑی مریک۔ داٹی دا مریک کہ داسا ہرا مدر تیار مسنے۔ مدر نا ای پاریٹ کہ اوٹی نُت و زارچوبہ شاغِرہ تو نُت ئنا ا-ا- ہراٹیم آ پاکالِرہ تہ تو دانا پاکالِنگ آن پدا دانا سِی مُچا ہنّا ا-ا- گُد ئس پُچ ئس مریک اوڑان شیف رزان ئسےٹی ہلنگک اور دانا زی آ کہ ہرا داناایلو ا-ا- گڑاس ہراکہ نُت و زارچوبہ اوار کننگاسُس دا زی آ رہینگِرہ دافتے مچہ خُشک کننگ ان پدا دافتے مدر پارہ۔ مدر ئے بندغاک اِرغ ئٹی کُننگ کیرہ۔ ایہن کننگ کیرہ تہ ہرا خُشک مچہ اِلّہِ تو تو خُشک رہینگِک خُشک مریک۔ باقی دانا ہرا پیش تموکا سِیک مریرہ دافتے پارہ آ-ا خریش پارہ تا سِی پارہ تا۔ داٹی ہم اِراوڑ مریرہ۔ ہرا دانا یلہ انگا شکل اے اودے پارہ سِی ہمرکہ تیل اے۔ آ- دادے ا-ا- اگر نی منہ دے اِلّسک یا پُدینو موسم ئٹے ٹی تِخسہ تو دا تفک۔ ہرا وخت آ دا تفک خریش تو ہڑتوماک اریر لیکن زیادہ ترایدے سِی پاننگک دادے خریش پاننگک کہ ہرا تفوک مریک۔ دادے رزان ئٹی ہلنگ ان پدا اسہ سہدارات آ سِل آن جوڑ مروکوسہدار سہدار بھلا مفک بلکہ چھُنکا دغر و خُوڑدہ نا سِل آن اسہ گِڑاس جوڑ مریک ہرادے پارہ زِک۔ دا زِک ئٹی پین رزانتے ٹی ہم تخنگ مریک لیکن بھازی کن ہنّا زِکاتے ٹی شاغِنگرہ سِیک اور دا زِکاتے ٹی رِیزہ ہم شاغِرہ۔ دافتے سال تیکا تخک دافتے اللہ پاک ہندنو دافتے ٹی اثرئس تخانے کہ سال تیکام دا سِیک خراب مفسہ۔ اوفت ان مچٹ مچٹ آ کشسہ مخلوق تینا آ- بیدیری بوڑ بیدیری ہرادے نن پانہ اوٹی شاغِرہ۔ ہراٹی ڈالٹا او پین ننے ایلو ہرا بازاریئا سِیک اواوفتا جاگہ دا گڑاک استعمال مریرہ۔ تودا براہوئی نا دا نی پاننگ کیسہ کہ کوکنگ آئل نا دا مس۔ اوکان علاوہ مالت آن اسہ پین ہم وڑئس مریک کہ ہرادے سِی کشِرہ۔ او دا مریک کہ ا-ا- مال ئنا پزوری و لاغری نا زی آ مریک۔ مال خوش مس، آبادو سالس مس، سہدارے جوان سانبنگا اوٹی دا مریک کہ مال تُزمی ارفِک، چرپی ارفک پزور مریک۔ ہرا وخت آ براہوئی مخلوق ئے سِی ئنا ضہ- ضرورت مریک تو او اگرآبادو سالس پاڷ و سِی افک تو اوٹی دا کیرہ کہ دا تینا ہنّا مالت ان کوشش ہنّا مریک زیات تردا ہیت آ کوشست مریک کننگک کہ ہرانرنگا سہدارک مریرک دغر یا خوڑدہ خر مریرہ دافتے اسٹ ئس دافت ان ہندنو چونڑ کیرہ دُڑیرہ، سانبرہ ہرادے پزور کیرک ہرا بھاز جوان خوش مریک تُزمی تفک۔ داسا دادے تڑِرہ دادے دانا سُوت ئے کدِیت پارہ پَٹّو پارہ اوفتے بارِفرہ سُو نا جاگہ بوڑ بیدیری کہ استعمال کیرہ، کاریم ئٹی ہتیرہ۔ اور دافت ان ہرا دافتا چرپِیک مریرہ، خڑ ئنا ہرا بٹور مریک یا ایلو چرپیک تا مریرہ پدا دافتے لار تیرہ۔ دافتے لار تِننگ ان پدادافتام ہندن ہراکہ بچوکا اوفتا زندہ غا سُوتے ٹی گِڑاس رغ اوار مریک ای ٹی تا یا ہڈ اوار مریک ای ٹی تا یاچُھنکو سُو ئس اوار مریک ای ٹی تا تو اوفتے چِزِّک پارہ۔ چِزّک بھاز مزہ دارو بھازو گچینو گڑاس مریک۔ آ- ہرادے بھازی کن براہوئی مخلوق صحب ئنا تینا ہراکہ نیاری مریک۔ ہمو وخت آ کنیرہ۔ او وخت آ دا بھاز گچینو تام ئس مریک بھاز گچینو مزہس تیک۔ اور دافت ان ہرادا تُزمی دانا ہرا بٹوران سِیک پیش تمرہ۔ اوفتے پدا ڈبہ سے ٹی ہندن ڈھکرہ جوان صفا تخرہ تا او بٹور سِی پاننگرہ۔ دافک ہم بیدیرتے ٹی استعمال مریرہ۔ داکان بیدس تینا ایہن ایہن ہم دافتے باسفرہ۔ اوفتے ٹی ا-ا خریش ہم شاغرہ اوفتے ٹی اِلار ہم شاغرہ، دُشف شاغرہ، دافتے ٹی بُورہ ہم شاغِرہ دا مچہ ہنین مریرہ۔ تو داہم اسہ بھاز گچینو تام ئس مریک ہرادے سِی ئکہ یا کوکنگ آئل کہ بکار ئٹی ہتیک براہوئی مخلوق۔ تو دا اسرک ننا براہوئی نا ہرا سِی ئنا کوکنگ آئل نا ہیت مننگٹی اسکہ۔ تو براہوئی دا تینا سِی ئے دہن جوڑ کیک۔ ایہن تو آ-ا- مالت آ نن ہیت ئے کینک مالداریت آ ہیت کے کینک۔ دا مالت ان بھازا مخلوق نا ہراکہ کُنوکا گڑاک او اوفتا ہنّا مال مالداریت ان پیش تمرہ۔ اگہ نن دانا ہمر کہ ای پاریٹ کہ دا ہراوخت آ ہِیزک پورِنگک، کھلی پورِنگک اوکا پدا داڑان خسی پیش تمک تو خسی ان پد ہرا بچوکا ہیزک ئٹی پاڷک مریرہ او خاسُن پانِنگرہ۔ خاسُن خاسُن ئے او -ا-ا- ہندا خریش اوار کرک سِی و پاڷ کرک دوفتے تِریت کرک کنک تو دا بھاز مزہ دارو بھاز گچینو تامس مریک ہرادے براہوئی مخلوق بھاز خوَ- ہبس اٹ بھاز شمق اٹ کُنیرہ۔